اشرح كيفية الاعتناء بالنباتات. بحط النباتات في مكان يحصل فيه على إضاءة كافية. وأسقي النباتات بانتظام، بدون ما تغرق بالمي. أستخدم نبات مناسب للنباتات الداخلية مرة بالشهرين. أتأكد من تهوية-تهوية جيدة بس يتجنب التيارات الهوائية.